Fiomagnana handeha atôko amizany zô an, vôlohany indrindra alôngany zao an de alohany handeha de mivavaka, mivavaka mafy si, de faharoy an mila omagnina tsara si an le ra ilena andalana. Ohatra zô hoe ra kôa ka vôsilogna de ino ra tokony andesina ra tokony hoanina andalana akagny.